عش ارقام عشوائية بين صفر ومي - ثنين وتسعين اربعة وسبعين ثنين وخمسين واحد وثني- ثيثين- واحد وثيثين ايدعش ارباطعش ثنين سبعة تسعة خمسة وثمانين ثنين وعشين